Ny ilaivana machine fagnanovana kafe anh, <hesitation> sy mandany lera koza anao hoe andeha hagnavagna hoe hamana rano sy ny tariny fa ataonao agnatin'ny machine igny foagna boan-kafe, de sindrianao i bouton-gnany anh, mandeha courant izy io raha fahazahoako ananjy manokana alongany anh, de mivoaka avy akagny anh tonga de efa ranon-kafe azonao drohina.